هختار طبعا ان انا يكون عندى قوه خارقه ان انا اتخلص من اى مرض و اي انسان مريض اعالج مشكلته لان دا هيساعد ان هو يقلل الامراض المنتشره بين البلاد و الامراض المنتشره عند اى شخص لان ببساطه الامراض دى بتقضى على ناس كتير و شعوب كتير و بشر كتير و كمان صعب اوى لان الانسان المريض بيتعذب بمرضه و يفضل تعبان طول عمره فا انا هخلصه من دا